म यात्रियों क धैर्य बनाए रखण क अपील करदु। उन्हें बतादु कि हम सुरक्षित तरीके स उड़ाण भरण क लिए तैयार हौं। पायलट और टीम हर परिस्थिति संभाळण म सक्षम छै। यात्रियों क भरोसा बनाए रखदु।